Koa resaka kolontsain̈in-drô la Fransy àby io ndreky zen̈y, karazan̈a maro miaroaro koa zen̈y kolontsain̈in-drô. Abôkaiô resaka tantara zen̈y irô ten̈a ny anisany mahay ndreky malaza aviô resaka fahaizan̈a mandoky. ten̈a ny manerantany zen̈y irô miha malaza amy fahaizan̈a man̈ano zio. Abôkaiô koa resaka filma koa zen̈y, ia, filman-drô fransay àby io zen̈y maro zen̈y ten̈a tianolo.